<hesitation> Ny imprimanty <hesitation> amigny maha imprimanty azy zegny amoahagna taratasy vôasôratra, zegny oe taratasy soratagna de fo a <hesitation> ny <hesitation> imprimanty vatan-draha zay izy atsôfotro aka le taratsay de mandeha courant izy, atsatoko am prizy de mande courant de misy bouton zaio ma <hesitation> oe atao couleur noir sa <hesitation> noir et blanc <hesitation> sa- sa couleur hafa de igny amnjaio tirenao bouton igny de m- le rah ataonao photocopie io misy <hesitation> karaha tamiagna hely zay ambôny de atsôfotrinao aka le taratasy ôhatra atao photocopie de tiregna le bouton de mamoaka mi-copier anle raha agnatin'ny f <hesitation> le natsôfitry am tamiagna hely igny lay miboaka am taratasy avake.